يبدأ بغرفة واحدة وينظمها ويخليها مرتبة ومنظمة وامورها طيبة. بالـ- ويعتمد النظام هو في كل حاجة عندهم في غرفته يعني كل حاجة يحطها في مكانها ما يخليهاش يعني مش في مكانها سواء كانت الكتب سواء كان الـ- الـ- الشواحن عنده الملابس الاحذية ايا كان حاجة يحطها في مكانها باش تكون هي موجودة في مكانها مش فيه فوضى.